أفضل أن تكون عندي القوة للإنتقال وبسرعة كبيرة, لأنها بتسمحلي بالسفر إلى أي مكان في لحظة, وأقدرأكتشف ثقافات جديدة وتجارب مختلفة, هذا بيكون ممتع أكتر من قراءة العقول, لأنني أقدر أعيش المغامرات, بدلا عن التفكير في كل ما يدور في بال الآخرين.